<noise> Tam taona valopolo tagny; <noise> nisy ny grevy nataogn' apela amin'ny resaky fitovian-jo; <noise> tsy maintsy oe mitovy zo gny lehilahy sy gn ampela. Da tamindreo zany ny tena voamafinino grevy io <noise> sady da tena napisy krizy <noise> tam gn'orinasa maromaro.